Inchi mexico gafi ishin duran bodum kasabat woga elfu toko dib sadeti kudeni gan elfu toko dib sadeti ilamani inchi tu guda ada kabd ada ishiane lila feden lila jabesen gudifte inchi tunne lila wonyat ak ada ishia nyate won ak sagale lila beken inchi dunga kasine hinbeke lila ianama biri kabd inama wobek ishine lila wosfarsifet.